Omuliimu gwange nengugoonza kuba na'kagukoora emyaaka abiiri ne'taaano. Gundiiziire na'bantu bange muka, no kenyiine koona nkaiyire omuliimu ogwo. Nyonwe nyongya abantu no'bakwijja ne bakukiira, bayikara. <hesitation> <noise>